Ny fomba fiasan'ny famantaranandro amin'ny ora dia misy fanjaitra kely anankitelo lay izy, ny fomba fiasan'ny fanjaitra telo io dia ny iray segondra, ny faharoa minitra, ny fahatelo ny roa; io dia miara-mihodina avokoa ireo, ary ny famantaranandro de mandeha amin'ny alalan'ny pile.